E he he to me do asama kam to modan hoa re hamas kam he han be hamma am amera ben am didi de bo am goto be ben am dido ben min man